साल में डॉनाल ट्रॉम्प में अमेरिका राश्टपत्ती पद जीतल होले छे और साल में <hesitation> रूस, अमेरिका के राश्टपत्ती चुनाओं में हंस्ता छेब केले होले छे ब्रिटेन ने यूरेपियस संग्चोडने के लिए महत्तदान केले होले छे और <hesitation> उत्तर कोरिया मिसाईल अवपर मानू परिक्षन केले होले छे साल में कई तरह की जादे जुरल रहे छे जिकरा से अभी भी के साथ जुडा महसूस होगल छे।